Noo vanugai wa, gamagulina aonai wa au wa, noo vaa gelegele wa auilimalima kamura, Aulimalima kamura vanugai gealuna aura wa, noo ekilagia peiwa kila wara, Lestara wara, e noo venakau aura. Au wa Peiwa kila gena <hesitation> vevaa iliga kilana ka wa eveaina, noo, vaa wovagina kwarega <hesitation> gedarine kamura vevili kamura. Vevoi wae au veaina aonai eau wa, magena evevea kavana, Ne ai gema, kwalu aonai wa ia wa, noo eve veakava veaina pakunai ne au wa ia, wa anugaginagea ana kapouna e augamagi veniana kapuna wa, wave ainai. Magena vevakava, wa komuniti aonai eve rakavana pakunai ne, wae au, aina ganugagi- rageana kapuna kaua wara, na. Aulimalima maki woo vagi, noo, wa eau aonai, era gema komuniti aonai noo geve nugagi ragena, o ila ganugagi regerana aura rekea ena, aunilimalima maki wagia. Noo va gelege, au waauku ka genai Lestara ia maki wave aina. Ia maki kunenai wa gena maguli ai nama, na wana ema laka oao rupu aonai wa ia gena maguli ema canitao ne wanana wa ia maga nugagirageana wa. Ia veveni ware ware meloa, pelaka piti pema oa wa, ne oi pene kone ai oruga aona wa, pe kara vea ne rega peware ware. Pe ia pene ipa terei, foa pekala wa ailkina, pema oa gia oi. oruga aona koneai aumi fai, cix wa maani oi pevenimu polakaria ia arawana wa eparu maere, na ia gena kala pakunai ne wavenugi wagia wa ai gemai ai, ia noo rakau eririwana raka au, galaka veniana gaveniana. Gena keo aorai avenia, ia ganugagi rageana kapuna kauna wara, ia eve gia iliana e magena kala pakunai. Ne ka wa aina venekau kei, aina numa epinai ealuna venekauna kei Wa venekau wa, maki aulimalima lealeana kei, noo ene vanagi aonai wa iewana ai marupu ka ia marupu ka, nene vanagi aonai ia noo ai, ria rupu kopunamo ai garupuna wa. Eve amai wai. Ene kea kune wa, ne rakau pogo nanu, oo nee rakau? Ne, <hesitation> geve amai agirawai ne ganiwai wa, aani oo ai rakau gananuna aura ia aavenia aari, auraina, wave nugagirage wa, aina gapia ole kapuna kauna wa. Ia maga nugagi rageana ia gena wakala pakurai, ia gena, noo gena, kalaa pakurai ne, ia wa raki pakunaine wa kala ekalagi nanai pakunaine, ia maga nugagi rageana, kapuna ka kauna wara. Noo, e ia ma aunilimalima keia wa venekau, ila alewana ia rakaveaina ne auna anugagi- rageana kapuna ka wara. Eve, nugagi vina, aulimalima ai ia gena ole aura, ia genai ekala koukourana, kapunai ne au wanai ia anugagi rageana wara. Na verauleai aulimalima voo vagi, maanugagi ragene, noo vagele gele wa, au amaku kei, maki ia ae inaina na, aulimalima muru kapu kei pae ne inaina. Rakau eniriwana paene kilagira aina ne gagia iliana. Oi raka veaina, au kia oririwana, oo ono nenagia, eagena wevavegiana, ai mae vakavamaina mae vailigamaina wa. Wai ia, pa kala ovo ovoa. Ne vonai ai ia ganugagi rageana kapuna kauna woa, au amaku. Wovaagi, aulimalima woo vagi, maa riparao e, geria, wakala pakurai ne wave nugagi rage. Maga kala ana, na, lealeana wa, wave nugagi rage, pakunai. Ne, <hesitation> gataniliuna wa, ila geria, wakala namarana ai mae vaa iligamaina.